<hesitation> Tsy mitombogno ai leha hoe magnano asa anao ai de ah tsisy tombontsoa hoan'ny tegnanao leha asa ataonao io, io zaign <hesitation> ai n'inon'ino zaign asa ataonao ai tsy maintsy misy tombony ho anao manokagna fogna igny, ohatra zao miasa anao de mba ahazo vôla ohatra na koa hoe miasa anao mba hoe falifaly ohatra anao am le asa ataonao, de zay.